Karazagna vatosoa fantako a: misy volamena, safira, rubis, diamant, émeraude, cobalt, volafosy de misy le tegna tegna hoe sarobidy be ohatra safira, diamant, rubis, karahan'zany koa volamena.